مهم جدًا إن الشباب يشاركوا في الأمور السياسية، أولا؛ لأنهم جزء من المجتمع، ولهم تأثير كبير في المستقبل، يعني قرارات اليوم تأثر عليهم بشكل مباشر، لو ما شاركوا مش هيساهموا في -بع- بناء القرارات اللى تخصهم، ثانيًا المشاركة تعطيهم فرصة للتعبير عن آرائهم، وتساعدهم يتعلموا أكتر.